Ter Radar ga erbairmo لكن ken tangie naniمثلا موقع فلان مثلا agar ela joe nanga firgikani <hesitation> ken tangie nani eka gubala kir aiea net log shogoli en en موقع ka ken tangie nani aba agar ken erbair nan ne, لكن ter Radar neg Ayi erbair mo.يلا سؤال en كم سوال we dari صدق mo ayien nan nae eska جاوب hosan engir ta fa bangir en غير ka ayien eska جاوب eka صدق mo